<noise> kalo menurut kita makanan yang paleng sederhana kong makanan yang paleng sederhana deng kita suka itu itu cuman mie goreng deng talor goreng mie goreng itu kalo tong biking tong kase rabus aer kase rabus aer aer mandidih tong lapas mie dia pe mie masih di dalam balangan itu <noise> tong buka dia pe bumbu <noise> buka dia pe bumbu kas taru di piring ka di mangko ka kas taru baru pas mie dia pe mie tadi so agak lombo tong kase tapis tong ambe tapis tapis tong tapis buang dia pe aer kase karing so buang dia pe aer kas karing tong campur di bumbu tadi setelah mie goreng itu so jadi tong kocok talor tong kas picah talor tong taru garam sadiki tong kocok kas panas minya di balangan goreng <noise> tong goreng goreng talor itu paling sadap itu kalo kase tabal baru kase merah sadiki abis itu tolor tolor goreng tadi so jadi tong kase taruh deng mie baru ambe kase taruh deng mie baru ambe nasi sadiki baru <noise> ambe nasi sadiki baru makang deng mie goreng deng <noise> tolor goreng tadi.